Ke wor meh amara mmara ayeana mfu ngwe ke igbon izome ke imara wi mara jawa nje good nsunkr mma, nguburu kake ouen igaha onor, igaha onor useh useh ke eyio wammeh anor aguma atteh chai onkr gamin amah sughauren ijagha nuna isack meh, igana-na ishiga, igaha neh ke eyio igamabe ayi gba nna, agama odun ke kpor kpork agam ugu je ah good igaha izome-izome umeh so irem asunor igaha otu anor gee ume-meh igaha nna yene abah dug banor aje min amah rumeh ouen aye ke anor arear ganim ador meh gba nna gear izome, agameh aye bah ankr obio boi ouen agam, anor atte ouen usunor mma geh ereme yen ama isunor ije edibor ediba okpor koro ga ye nwe, ika wor erene fu yene ari gam iuugi, vugu keh euugi ke agama eyeah mma obio-obio onor wor adordor agam ke izome eh gee ke ushi, uameh agam gba onor idot adurk mma gbe agama aje ireme ke ibum awin ge zup njikuhe gee ke otu enwe isunor gba ouen beh kpor-kpork vere good mmeh kpor-kpork mband mmeh nfene isun abeh reme gee ameh, infene gbag igeh izome amegor ishineh gbaye gameh mmanor ke ngwehe izome bagi bageh meh kpor-kpork ishi enwe abbeh guma abeh kpor-kpork isani ke ntack meh keh agim aje enwe ene-nebi igam, imang meh ayibe ebi-bi è meh eshi akai, iguneh ke izume agaree, igaha gbang gee ah inebi gbange inebbi yene bang ngee neh Mma agama iyeah euu geah iborno zup ke otu awe nne, ari kpod aguma ashi ouen inep-inep igene ma ifu ku rumeh mma deni-ajeni ke etu enwe agaked ke ntagha anim nneh asa-sah nku deh odubor isor rama aku ye gubu wan eyem kpor-kpork nguma ndemeh ika odu-dumeh kpor-kpork abeh adit atteh yene ouen na ku shigaha iyeah ari gbeh kubeh ada-domeh, awor ashineh atteh ichi wi rumeh nna naku-echige ayeah ari fu mange ugere awi, irem wor asunor itu enh ajereh ayeah igaha akumah igbon zup mmeh udere, or igbone anor, eborm governor both, meh uderemeh wor ayene- ayea abbe debor affe ake ku du is that manner, abuno must abbe abineh agama kake eyoni ke iuoi ameh ameh efia meh ka-keh agoni ke ouen wor ari remeh kpor-kpork igaha nne onor uyewor ouen, ouen imeh ari good, ouen nmeh air kud dem pastor ire-nig ket ayo sani onor uye wor ouen obuck ke ouen onor agaha, ke ibid ouen igaha otu ere ifu inep dene akpa gara aje aku ayea gama euia bak kpor-kpork, igohore isemeh ke esusuonr, desr why nsornor ouen. iuu gaha enwe ehameh enwe ayineh gwon nsut aro kpor-pkor afum mah bht eneh-ri afum mma agube mah but ereh-ru afum mma agube ikere nna ashi ouen ago atteh kpor-kpork agameh ushini shugo ke-ntagha ke ukpe be joi wor onor ufu je nu ibi-birch iganan nned anor dot wor aguma aje ke ususor awa aku adot ke wor aje usu sor. ameh usu aje nyeah abbe beh itah je igbi itat ke ntack ifu efu igama ushi megene onor mmangi asinher-nne oni daghi wor achi wen mmeh asinho ayeah ohor Meh ngee anor anuck utu ama echi, anor kpor-kpor a chini awore ashi anim nga nchi meh ireme ari edorn ero- rome, ubage udo wore gteh ehh de boro enwe, meh gang asack adack asunor onor abbeh asunior onor tume mma ame elizen mmeh acug onor shin enwe before atteh onor shina guna anor anor good idagha ke nne ageh ma sugi enwe abba ashin ma amin agwe, mma aguma ake ashin igaha adorn ero-rome atteh yere eh ebani egwu wor ayen wor ashigi gee adorn ero-rome moneh gahe ikpe ka ke aku anor guma asunor igun afu itu enwe, igam ke ogun idoh te sai asunai anor dai ikanna onor yen nu kana onor edubor, yene ikana anor idai mme bum, igaha inep adorn bia, inep adorn enwe mmi rem ba ma edubor asa-sor arear jaha eyen ger yeneh gee edunck abe kpor-kpork nne enwe udowo afte ah sur yene enwe nga gubara afu oh yene amana afu nga auez adimi itongho ouen ke etho, ete be ouen igaha yene migaha odum odum etonge ouen ke etho, etonge mma gaher odum odum ethonghu ouen ewe areme nmi, arem nni owoi igbi wor ke ereneh akpet owoi ibibi, oyoi ibi wor, owoi ni ibi wor, owói ni ibi aguma kpen, aguma kpen, aguma akan, eteme rum atteh chai omu gwa edeh-deh, agwa edeh deh wir agwe eremo-eremor ageed ari iye awini adirn ero-rome. Ashigine atteh adorn ero-rome ire, anep mmeh adorn ibi, anor adorn ibi ikuno wor ke ere-rem wa ayene quua quwa, irebeh atteh mu anor gwor ah goni mmeh ere wor ke ere-rem ure urem Mma arem kake ouen anu ma atte kake iguni ka ke orock anige-wor inep mma awor, inep mma onor idangi jepa, jepa wi sumeh aje ani dangi adot wor ari itah ashini gai eremi isheh kpa mma jeni ajeni adimi agwe imanga ka ke eyerk otu imang ifu ika onor eduba kpor kpork arem, meh bang atte meh ashi udowo atteh onor wor ushina ire kake eyerk onor enwo ette yene ushim ouen wor aremeh ishi- ishini igbange irem nne iwob meh ador atte ashini onor uai gbage iteh ireme atte may obor wor urem na urem nna ateme urem urem uremnni igaha ufu enweh ari gbi sunor yene inebbi, inebbi ari gba idor bah kake emon eh orock inep meh ari su ke emon orock enera uku egaha sughuren uremma ouen nna kpor-kpork ereme ke osoi igaha me